með alvarlegan geðsjúkdóm var komið fyrir á sveitabæ á Austurlandi því ekki voru önnur úrræði í boði

hans líkir vistinni við fangelsi formaður bæjarráðs í Reykjanesbæ segir líklegt að íbúar fái að kjósa um framtíð kísilversins í Helguvík alls hafa yfir tuttugu prósent íbúa skrifað undir hvatningu til bæjaryfirvalda um að efna til bindandi íbúakosninga um helmingi færri mótmæltu á götum Parísar og víðar í Frakklandi í dag en síðasta laugardag stuðningur við mótmæli fer þverrandi formaður Þroskahjálpar segir brýnt að gera upp fortíðina til að geta komið í veg fyrir að slæm meðferð endurtaki sig

félagið ætlar að þrýsta áfram á stjórnvöld um að rannsaka öll vistheimili afar óvenjulegt farartæki sem er að hluta til smíðað úr kínverskri skellinöðru er meðal í Háskólanum í Reykjavík í ár en hönnuðurinn mælir ekki með því að fólk noti hjólið reglulega fjörutíu og sex ára karlmanni sem hefur glímt við alvarlegan geðsjúkdóm í aldarfjórðung var komið fyrir á sveitabæ á Austurlandi því ekki voru önnur úrræði í boði faðir

hans segist ítrekað hafa rekið sig á veggi innan kerfisins þegar hann hefur leitað eftir aðstoð

var kominn á fertugsaldur en einkenni sjúkdómsins komu fram mörgum árum fyrr lengi vel var hann sendur á milli stofnana en fékk aldrei varanlegt úrræði um tíma var hann vistaður á bráðamóttöku geðdeildar Landspítalans svo á Kleppi og loks fékk hann pláss á sambýlinu í Hólabrekku á Höfn í Hornafirði þar sem hann dvaldi í níu ár eða þangað til því var lokað árið tvö þúsund og sextán þá var honum komið fyrir á sveitabæ á Austurlandi þar sem hann dvelur faðir mannsins hefur ítrekað óskað eftir aðstoð en iðulega lent á veggjum innan kerfisins hann er alltaf í biðstöðu og veit ekki hvert hann á að fara næst

hann er núna fastur þarna ég vil meina að hann er eins og fangi þarna núna af því hann vill ekki vera þarna þröstur segir að þetta hafi haft slæm áhrif hann segist vera

einmana hann er þarna á bæ þar sem eru þrjár manneskjur og ein þeirra hugsar um hann hugsar vel um hann vil ég taka fram að því er ég best veit hann er samt einmana og hann vill vera

sem er fólk og hann getur umgengist aðra þröstur segir mikilvægt að sonur hans fái varanlegt meðferðarúrræði ég myndi vilja sjá að að þessi sjúkdómur og aðrir geðsjúkdómar að fólk yrði meðhöndlað eins og eins og aðrir sjúklingar á landinu

þetta er lífshættulegur sjúkdómur ég held að meðalaldur sé mjög stuttur hjá þeim sem

þennan sjúkdóm ég er fyrst og fremst að reyna að vekja athygli á því að mér finnst þetta ekki boðlegt í sjálfu

ég vil bara vitna í það að ef hann væri eða krabbameinssjúklingur eða með einhvern einhvern annan hættulegan sjúkdóm þá væri hann ekki

landi forseti bæjarráðs í Reykjanesbæ vill að íbúar fái að kjósa um framtíð stóriðju í Helguvík hann segir að

nú er liðið hátt í þrjú þúsund hafa skrifað undir hvatningu til bæjaryfirvalda í Reykjanesbæ um að efna til bindandi íbúakosningar um stóriðju í Helguvík rafrænni undirskriftasöfnun lauk á miðnætti samtökin andstæðingar stóriðju í Helguvík standa að söfnuninni þau vilja að íbúar fái að kjósa um það hvort kísilverksmiðja

fái að hefja starfsemi á ný og sömuleiðis um það hvort kísilverksmiðja Thorsil verði reist í bæjarfélaginu ef tuttugu prósent kosningabærra íbúa óska slíkrar atkvæðagreiðslu skulu bæjaryfirvöld verða við því innan árs samkvæmt sveitarstjórnarlögum samkvæmt vef Hagstofunnar voru um þrettán þúsund og fimm hundruð íbúar átján ára og

í Reykjanesbæ í byrjun árs og því þurfa samtökin að safna um tvö þúsund og sjö hundruð undirskriftum hvort sem að nógu margir skrifa undir eða ekki þá höfum við alltaf sagt að við viljum leita álits íbúa með framtíðina í Helguvík og það hefur ekkert breyst hjá okkur þannig að já ég held að kosning fari fram kjarninn greindi frá því í

telji að íbúakosning sé ólögmæt og að ef starfsemi kísilverksmiðjunnar yrði hafnað í slíkri kosningu hafi Reykjanesbær bakað sér bótaskyldu bæjarfélagið er nú að skoða málið með lögfræðingum þannig að ef íbúar vilja stóriðjuna í burtu

að það sé

skipulagið hérna í Helguvik klárlega en það eru auðvitað fjöldamörg önnur atriði sem skipta máli en stærsta atriðið er er hvað íbúar vilja já

í eigin barm ég trúi því öllu færri mótmælendur voru á götum Parísar og annarra franskra borga og bæja í dag fimmta laugardaginn í röð sem svonefndir

efnahagsstefnu Frakklandsforseta að sögn franskra yfirvalda voru mótmælendur í miðborg Parísar um miðjan daginn í dag um þrjú þúsund talsins mörg þúsundum færri en áætlað var að mættu á mótmælin

á landsvísu mótmæltu tæplega þrjátíu og fjögur þúsund manns í dag helmingi færri

Macron forseti reyndi í vikunni að koma til móts við sundurleitar kröfur mótmælenda meðal annars með því að bæta kjör þeirra launalægstu og lækka skatta eldri

borgara skoðanakannanir sýna að stuðningur við mótmælin fari þverrandi þótt margir séu enn óánægðir

var þó um að litast en undanfarnar helgar nokkrir tugir mótmælenda voru handteknir Þroskahjálp harmar að stjórnvöld hafi ekki lýst yfir vilja til að rannsaka öll vistheimili þar sem fötluð börn hafa dvalið og sömuleiðis þar sem fullorðnir hafi dvalið brýnt sé að gera fortíðina upp til að geta komið í veg fyrir að slæm meðferð endurtaki sig skýrslu um uppgjör sanngirnisbóta

þeirra sem dvöldu á vistheimilum sem börn var skilað til ráðherra í gær Sigríður á Andersen dómsmálaráðherra sagði í fréttum að það væri álitaefni hvort rannsaka ætti fleiri heimili það gæti verið ógjörningur í sumum tilvikum líkt og bent sé á í

í skýrslu vistheimilanefndar um Kópavogshælið

árið tvö þúsund og sextán sagði að ástæða væri til að ætla að börn og fullorðnir hefðu búið við sömu

á öðrum stöðum og ég er mjög undrandi á því að tengiliður vistheimilanefndar geti sagt að þessu sé lokið og að það sé ekkert inni á hennar borði sem kalli á að þetta sé rannsakað og ég vil þá fá að sjá hvað það er sem að staðfestir að þurfi ekki að rannsaka Sólheima Sólborg Skálatún og fleiri staði þar sem börn voru vistuð Bryndís bendir á að fatlað fólk hafi ekki haft val um hvar það bjó þá sé

erfitt fyrir fólk með óhefðbundna tjáningu að eiga frumkvæði að því að

þeirra séu tryggð dómsmálaráðherra sagði í gær að það gæti verði annmörkum háð að rannsaka heimili þar sem fullorðnir hafi verið vistaðir auðvitað er það oft annmörkum háð að tryggja mannréttindi og kanna hvort mannréttindi

en það skiptir svo miklu máli og við verðum að átta okkur því að við erum öll jöfn fyrir lögum

óháð atgervi okkar Þroskahjálp ætlar áfram að þrýsta á stjórnvöld við þurfum að setjast yfir þetta eftir helgina

ná vopnum okkar höfum verið í samstarfi við

varðandi málefni fólks á birtu forsætisráðherra sagði í fréttum í gær að það myndi ekki koma á óvart ef umræða um málefni vistheimila fullorðinna yrði tekin á vettvangi stjórnmálanna verkefni tengiliðar

væri lokið og brýnt væri að horfa til framtíðar ég er innilega sammála þeim í því að við eigum auðvitað að horfa á framtíðina og passa að þetta gerist ekki aftur en við verðum að draga lærdóm við verðum að viðurkenna brot sem

voru framin það skiptir

fyrir einstaklingana sem í hlut eiga og þeirra aðstandendur og svo verðum við

þetta gerist ekki aftur samningaviðræður standa enn yfir á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í

Katowice í Póllandi ráðstefnunni átti að ljúka í gær þeim tæplega tvö hundruð ríkjum sem sitja hana hefur enn ekki tekist að ná samstöðu um mörg atriði í svonefndri reglubók um hvernig þau ætli sér að uppfylla loforðin sem gefin voru á Parísarráðstefnunni fyrir þremur árum viðræður héldu áfram

í allan dag og verður þeim að öllum líkindum haldið áfram á morgun afar óvenjulegt farartæki sem er að hluta til smíðað úr kínverskri skellinöðru er meðal útskriftarverkefna í Háskólanum í Reykjavík í ár hönnuðurinn segist ekki mæla með því að fara á tækinu út í umferðina það er Auðunn Herjólfsson nemi í véla og orkutæknifræði sem smíðaði farartækið sem hefur fengið nafnið uppistaðan er kínversk vespa sem ég notaði sem

svo er grind smíðuð utan um það og

rör valsað í hring sem er í raun aksturshjól ökutækisins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

maður þarf að nota

massa líkamans til að stýra því mikið meira þú getur ekki þannig

erfitt já og þökk sé veðrinu undanfarnar vikur og daga þá hef ég ekki náð og þá er að prófa tryllitækið þetta lítur út fyrir að vera svolítið hættulegt já eflaust en ég reyni að gera þetta á öruggum stöðum og vera í góðum búnaði til að minnsta kosti takmarka áhættuna en ég myndi ekki fara á þessu út í umferðina ekki séns Lyfjastofnun landlæknir og Sjúkratryggingar Íslands hafa sent bréf til um fjögur hundruð fyrirtækja og heilbrigðisstarfsmanna sem selja eða útvega lækningatæki

tilefnið er afhjúpun Alþjóðasamtaka rannsóknarblaðamanna í síðasta mánuði á gölluðum lækningatækjum í þrjátíu og sex löndum og ófullnægjandi eftirliti rætt var við fjölda fólks sem hafði fengið grædd í sig gölluð

lækningatæki með alvarlegum afleiðingum Lyfjastofnun hefur óskað eftir upplýsingum um tilvik þar sem kunni að vera frávik galli eða óvirkni slíkra tækja sem gætu valdið eða hafa valdið heilsutjóni eða dauða meðal tækja sem sérstaklega á að skoða eru

á Djúpavogi en lax er nú sóttur til slátrunar alla leið á Reyðarfjörð í nýjum

sogið úr fiskinum og ný kælitækni heldur honum ferskum lengur en áður á Djúpavogi má nú sjá merki um uppbyggingu í fiskeldi á Austfjörðum nýi brunnbáturinn sem liggur við bryggju var leigður frá Noregi og í tönkum hans er

lax tveggja daga skammtur fyrir vinnsluna fiskurinn sem við erum að slátra í dag kemur frá Reyðarfirði og í þessum nýja brunnbáti hérna sem er fyrir aftan okkur

gerir það að verkum að við getum haft mun meira magn og við erum búnir að vera að skala upp vinnsluna hjá okkur og búa okkur undir það að geta tekið á móti yfir hundrað tonnum á dag

að við munum ná því núna einhvertíma í sumar í nýjum er fiskurinn kældur mun meira en áður og niður í mínus eina gráðu þetta þýðir að mjög lítinn ís þarf að flytja með fiskinum og fiskurinn helst ferskur lengur en áður og svo er það þetta hér þau eru bara að ryksuga upp slorið úr fiskinum mest af þessu á að gerast í vélinni en það sem ekki lukkast í vélinni þá er er það tekið upp með þessum ryksugum þetta fer allt bara í tank þar sem setjum samanvið og seljum frá okkur

í bræðslu við erum að reyna að líta svolítið til framtíðar

þó svo að við séum að nota notuð tæki þá erum vð að reyna að horfa í

og flottustu húsin hvað uppsetningu varðar yfirvöld í Egyptalandi

í dag að fornleifafræðingar hafa uppgötvað fjögur þúsund fjögur hundruð ára grafhýsi í

skammt suður af Kaíró grafhýsið þykir bæði íburðarmikið og í mjög góðu ásigkomulagi og talið er að það hafi verið reist fyrir háttsettan embættismann eða prest sem var uppi á tuttugustu og fimmtu öld fyrir okkar tímatal

höfuðborgar Forn Egypta Memfis fornleifafræðingar hafa gert þar margar merkilegar uppgötvanir að undanförnu og allar líkur á að fleiri leyndarmál leynist undir sandinum þróa þarf skipulag borga til samræmis við nýja tækni segir bandarískur sérfræðingur sjálfkeyrandi bílum eigi eftir að fjölga á kostnað einkabílsins og stórra

um þær breytingar sem verða á borgum með nýrri tækni í samgöngum en hvernig verður þróunin í Reykjavík eftir nokkur ár eða áratugi verður líklega ekki hægt að ganga hérna því hér verður líklega komin einhver bygging og bílar

eins og þessi sem þurfa lifandi bílstjóra verða líklega mjög sjaldséðir segir að borgaryfirvöld ráði miklu um það hversu ánægðir íbúarnir verða með breytingarnar borgir verði fegurri með því að fækka stórum

viðbúið sé að lóðaverð lækki þar sem ekki þurfi jafnmikið rými í kringum

það geti þýtt minni skatttekjur þá megi gera ráð fyrir því að með batnandi og ódýrari

ferðamáta vilji fleiri búa í útjaðri borga og bæja og því geti verið dýrar fyrir yfirvöld að veita þeim

larco líst vel á borgarlínu

síðustu ár

á fætur öðru fallið hér á landi en þótt hiti hafi verið yfir meðallagi hafa jólin oftast verið hvít um mestallt land langtímaspá bendir til þess að næsti aðfangadagur verði í hlýrri kantinum samkvæmt

Veðurstofunnar hafa undanfarin ár verið

sé litið til ársins tvö þúsund og fjórtán segir Veðurstofan að þá hafi verið sérlega hlýtt það var meira að segja það hlýjasta frá upphafi mælinga sums staðar á landinu kaldasti mánuður ársins var desember og talsverður snjór á

jörðu næsta ár var ekki eins skemmtilegt það kaldasta á öldinni úrkomu og stormasamt desember var leiðinlegur með tveimur illviðrum og jólin voru hvít tvö

þúsund og sextán varð svo aftur eitt hið hlýjasta frá upphafi mælinga en það snjóaði á Norðurlandi um jólin þó að mestallur desember hafi verið snjólaus og jólin á Suðurlandi eldrauð

á landinu öllu bæði væta og snjór desember var framan af en það snjóaði rétt fyrir jól Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur Vegagerðarinnar birti á Facebook í gær kort af langtímaspám sem ná fram yfir jól einar tekur fram að þó að langt sé seilst í spánni bendi margt til þess að jólin verði rauð að minnsta kosti

þar sem milt og hlýtt loft streymi yfir landið á aðfangadag töluverður snjór er þó á Norður Vestur og Austurlandi

það getur vel verið að hann haldist fram yfir jól en rúm vika er langur tími bæði í pólitík og veðurspám svo

margt getur breyst Sigurður

sem er að gerast núna er

hvað gerist svo rétt fyrir jól rauð aðventa aftrar fólki ekki frá frá því að komast í jólaskap að minnsta kosti ekki á Akranesi þar sem

er uppi á Skaga í jólastemningu

að vaxa þegar maður fær endalausar hugmyndir

er ekkert að hafa áhrif

sjá hvað ber hæst hjá Hauki Harðarsyni í íþróttum kvöldsins stjarnan kafsigldi k r í Garðabæ og kom sér um leið í átta liða úrslit bikarkeppni kvenna í körfubolta í dag jólaandinn sveif yfir vötnum þegar þjálfari og leikmenn

karlmanni með alvarlegan geðsjúkdóm var komið fyrir á sveitabæ á Austurlandi því ekki voru önnur úrræði í boði faðir hans líkir vistinni við fangelsi um helmingi færri mótmæltu á götum Parísar og víðar í Frakklandi í dag en síðasta laugardag stuðningur við mótmæli

fer þverrandi formaður Þroskahjálpar segir brýnt að gera upp fortíðina til að geta komið í veg fyrir að slæm meðferð endurtaki sig í félagið ætlar að þrýsta áfram á stjórnvöld um að rannsaka öll vistheimili þar sem fötluð börn

fullorðnir hafa dvalið

afar óvenjulegt farartæki sem er að hluta til smíðað úr kínverskri skellinöðru er meðal útskriftarverkefna í Háskólanum í Reykjavík í ár en hönnuðurinn mælir ekki með því að fólk noti hjólið reglulega þessum fréttatíma er lokið